أنا بالنسبة لي أحب المتاحف التاريخية بشكل عام يعني، يعني هذي المتاحف فيها تاريخ الشعوب الحضارات سواء كانت حضارات قديمة او حتى حديثة <hesitation> في متاحف تاريخية أجدر أشوف فيها آثار ملابس جديمة أدوات كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية يعني تعكس طريقة تفكيرهم وثقافتهم فأنا أحب أروح اشوف العصور القديمة في <hesitation> المتاحف.